<noise> mfamilia jitu tulivanu, tuli twivana tulivahano, <noise> tulivahano twitsova <noise> twitwisova <noise> tu uvio ovo avavitsove iruga, javene, <noise> alimmoja, alafu, <noise> uuju aitsova ikiswairi, twivange kuno twisova ikikinga kwasababu ikikinga <noise> ikyene luga luga jiitu, twisova tukinokwa ikikinga, <noise> kwanza tolile ukuloko ukulokoko kokwene ukwitu, nukambona umunu witsove ikiswairi <noise> au witsove ikihe au wisova iluga ijingi, kwahiyo mfamilia jiitu <noise> alimmoja uvitsova, <noise> ikiswairi. Atwevange twevone tuva- tuvanu twitsova <noise> ikikinga. Ikiswairi tukimanyirele sio <noise> ntuki- ntukimanyire sana, tu- yunokwa sana ikikinga kwasababu ikikinga kikyene luga jiitu, ata unakania numunu. Umunu va akimanyire ikikinga unatunu usova ki iluga ijingi na hakwerewa, kwahiyo, tunokwa sana ikikinga, ikikinga kwasababu jijene iruga jitu, tunokwa sana ikikinga. Ubabu umama navene vitsova ikikinga, avana vitsova ikikinga, <noise> kira munu itsova ikikinga, <noise> ila ikikolo kiitu, ikilolo kyitu nakyene avanu volosu sana visova ikikinga.